أكيد، ثقافة الولايات المتحدة تكون متنوعة وغنية، لأنها تكون نتائج مزيج من تقاليد مختلفة، طبعا بسبب تاريخ الهجرة الطويل والتنوع العرقي، التنوع الثقافي في ثقافة أوروبية، الأفريقية، الآسيوية، اللاتينية في كمان الموسيقى، الولايات المتحدة تعتبر مهد لكم عدد من أنواع الموسيقى مثل موسيقى الروك، موسيقى الهيب هوب. <noise>